मुन् त्से नुकुरौ है हब खलम् नन्गु ब, भुत् पिस को है अरम् त्से मने बहै नन्गु जैअ। मुन् त्से निप्रेइन एलो एल सान् नन्गु जैअ। सान् नै निप्रे लन नेइ, प्रए क नै जेम् नै नेइ लन नेइ, क अछिको ब। प्रोथु मौने जुन्ग, पस् मबकुने पेन्देल् वनै नै, मनै दिनि बजेत् को बिलेक् दन् नन्गु जैअ। अम्प्रए बिशन्ग् खुर्त्स जगन्, बेपेन्देल् मोन्दोको बनै नमने। अम्प्रए बिनि रोजै बै जानै लेन्ग् नै, केतेरे न्ग होइ बिशन्ग् थन्गन्, मगन्। निसन्ग् मन्सिनि नन्ग् जानै लकिस्नेगन्। अम्प्रए गोस्ल जेम्, सोन रुफ, बिशन्ग् थन्गन्। भिको एक्तम् एक्स्त्र लकथन गुनुन्ग। अम्प्रए हुअ गदन्ने, बिशन्ने बिशन्ग् पिस हगन्, मगन्। अम्प्रए हिन्जौ सेह, बिशन्ग् किनि रन्ग् रुफ ब गोद्रे सोद्र स्लम्पगन्, मगन्। अम्प्रए बिनि बिशन्ग् वने, एक्तोमे सिगन्ग् निप्रैने, बिरे-बिले खल नने दुन्ग् कथर् नन्गु। ससि हिन्जौ निपे मेलेब, बन्ग्से जोरुरि सिन् बिअ।